<hesitation> giedz c̲h̲akc̲h̲o nal or nal y or xiab gia pues este xiab giac̲h̲o y ber xkë bië gwziy. pues tiemb gia lëꞌ minn xgu pni <hesitation> tiemb neꞌyna lëꞌ minn sia c̲h̲as minn geꞌw. <hesitation>